Buean gan aahean karon tlaipa a, tu wang tuan in siatiam na kadeel atewa kateepal em em ane. Mase buean aahean, kanu adam lawa damdoi ina, kava kalpui awal ngin appointment na khan gan tlaipa vedewa damdoi teka. Lei sak levek, te angaisea intercept chat teka angaimoksea, tu wang ngin tlaipa a, min siatiam nge ikabesea ane. Su tu, <hesitation> na kan kala kan tlaipal tuan, su teang a, kan excuseam teak a tuan, teang damdoi ina kalte, ben ka kalte hii, kan mong teak ane. Teang, teang nilawa tuan in siatiam teak a har sabwe trina, na bue moten ni tuan meeting, bue moten ni peak tuan, meeting anaw in siatiam lau du trina, an tin teak lau rim pal teak. Tu wang tuan hemi damdoi ina kal a, kan tlaipa vedewa kan tlaipa, kan tin teak an ni tuan, an aw siatiam me, an siatiam ul sam, ha nan tuan tu teang excuseam me, tu alaw ul bok nen, tuan tung hau tu animein kasia creative excuse kan teak anga kan man teak tu.